Pos Chili es un país qu'ai pocu qu'án muau la Costitución i un luchi social grandi. La verdá es que ni palantri ni patrás. No án teníu güen acuerdu la verdá. I alogu tamién está la custión endígena, los mapuchis, que sonin los endígenas de Chili i que tamién án estau repuntaus muchu tiempu. Es verdá qu'es delos paísis má establis peru toma-ti cuenta de tolos enreus que tienin abiertus ogañu.